Indraiky haly e, nahita olo miriaria anaty maizy i mpiamby anakiraiky ty, tonga da tsy nisalasala i nanontany hoe: eh rangahy e, ino ataonao amin'ny maizina aty? I olo iny amin'izay lafa naheno azy nitsara ty da tonga da namabo lay, eo amin'izay any i namango lay nanariky olo iny koa Kay lafa tonga alohaloha eny tsy hitany koa olo igny Da farany moa i tsy afaky ananao akory fa da nimpody i